E gitara koa zany misy tadiny enina mako izy io, da pisaine tagnanao raiky e misy e oe ohatry aniatsika oe roy na telo amin'igny de tagnanao raiky mandefa anazy ame sisiny aty, izany oe arakarake fipisahanao an'iry tadiny ry amign'aloha iry igny e magnome feo raha ohatry ka oe kitihinao e tadiny afara aty.